Nimi :eh :ne-a 'de 'kwla eh-' na-' zorn, :mor glu gor ;de :eh na, :eh :korn-a kplen :nyni-a 'yi-dih, ne-a kplen :nyni-: 'yi 'de ne-a kplen se 'yi-dih :nyni, jorwor: :ka nyorsoa no-a eh no-a eh mlor eh :mor <hesitation> dholo-' :na deh 'o. Nimi :eh :ne-a 'de kwla eh <hesitation> no-a nimi :eh na-a dholo-', <hesitation> zoeh :eh ti-a 'de glu. :yee' nyea :eh no-a 'o :eh 'ki-a 'i, :yee', dhliin, tlo, ji, :oror: bibi', en-' <hesitation> :na zorn, dholo-' 'de en na. Because eh kplen :nyni-: 'yi. en :mor <hesitation> deh+ zon+ deh 'o, :yee' <hesitation> eh :na-a zorn :eh :kma worn, dholo 'de eh na. dholo-' 'de :wor :an mu-eh 'ye-dih-', 'de dholo 'bli :gwlor deh 'de :wor en :ne. 'Ji :mor :on 'ye-eh 'ye, eh mu 'de <hesitation> 'kwlae' :dha :dhorno' 'de :wor eh mu :ne-' eh <hesitation> 'ye 'de tu 'zorn dih 'pehn. Eh :se na 'i, jorwor: :mor on 'da glu gor :yee eh 'kpa 'o :na 'da 'weh. :mor 'moeh kpon-eh :weh 'de eh na. Nimi-a :yeh+ 'on 'beh-dih: 'on 'ye-a yubo me 'o',,